Ii, uu, oni, o'on, xaon, iño, uxa, ona, iño, uxi iin, uxi uu, uxi xaon, uxi uxa, uxi ona, uxa iño, oko, oko uxi, odiko, odiku uxi, iin ciento.